Fomba fiasan'ny hidim-baravarana amin'ny fiarovana dia miankina amin'le fampiasaina an'ilay fanalahidiny ilay izy, raha ahodinao lay fanalahidiny ka mivoaka lay vy iny dia mihidy zay lay varavarana fa saingy kosa raha ahodinao mifanohatra amin'ilay nanodonanao anazy iny lay fanalahidy de misokatra le varavarana.